Nrida no ho o on. kidiyo ta o ña kuali kuali, ña kuchó ña chó da tikuii yi'o a ho o on.ña nraroga lialiaxóta ña ká yota da tikuii xhichio ta ña ho o on. kidi va yo'o ta ña chó nruchii ña chó ho o on. noni, ña chó nraku'u nridaikutiaxó kuchónta ta tachótu ho o on nruchí ta casuela kano keta ta ho o on. kitijan kono na kuenta nruchí kuenta ti ya'aa a duni casuela kano, ta cuenta tu nruchíjan, kuenta ho o on. nrakujan tá xa ho o on. kidii ñanro ña. ña-ña kaáajan ta ñajan kuchóntunrí ña cuenta nruchí chín ho o on. chín kuenta nraku ta ti'ya'aa jan chí cuenta casuelajan ngutua ta cafejan chí kidi nanrojan kuchóntunri ná, koa cafe shiinnri.